екі жыл бұрын жұмысқа кеткен алпамыстан не хат не хабар жоқ
айналайын жаным ау алпамысым үйге аман есен орал
ол тірі ме қайда жүр құлдыққа тап болды ма
телефонын ұрлап алып бірдеңе істейтін болса ы міндетті түрде номерін сим картасын тастап жібереді
құқық қорғау органдары неге құлықсыз
сол арқылы енді жедел іздестіру шараларын жүргізіп анықтауға болар еді
шырылдаған ана үмітін үзе алмайды
аман есен дені сау яғни оған енді қазақша айтқанда батаңызды беріп қоя беруіңіз керексіз үлкен өмірге
алпамыстың ауылға келетін күнін күтумен жүр
бейбаққа кімдер рақым етеді деген осындай ойлар келді
небір қиналғанда жер құшақтап жылаған күндерім болды ғой менің енді
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар
әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әртүрлі
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассалаумағалейкум ардақты әлеумет бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
біздің редакциямызға түркістан облысы жетісай ауданынан хабарласқан анаркүл анамыздың туған ұлын іздеп жүргеніне тура екі жыл болды
ауылдағы күн көріс нашар болғандықтан үйдегі мүмкіндігі шектеулі бауырларының дәрі дәрмекке қаражаты жетпегендіктен
қалаға барып жұмыс істеп қаражат жинап келемін деген алпамыстан не хат не хабар жоқ
жолына қарайлап екі жылдан бері күте күте көз жасы құрғамаған ана ұлын қайдан іздеп кімнен сұрарын білмей біздің редакциямызға хабарласыпты
алдымен сюжет көріп алайық
бұл байымбетовтер отбасы
бір жанұяның өзінде екі мүмкіндігі шектеулі бала бар
қыздары жанар байымбетова бірінші топ ал ұлы оразбек үшінші топтың мүгедегі
одан бөлек пәтерден пәтерге ауысып сабылып жүргендеріне де жиырма екі жыл болыпты
байымбетовтерде баспана мәселесінен бөлек жығылғанға жұдырық болғандай осыдан екі жыл бұрын ұлдары алпамыстың жоғалғаны тағы бар
паспортын жоғалтып алдым
екінші паспортын туралап осы жерден ақ туралап алайын кейін ақшамды аламын деп келіп сөйтіп бір екі үш күн жол қаражатын табуға ма қауынға шықты әйтеуір
сөйтті де менен жүз теңге сұрап алды
документімді осы паспортты туралап көже ішіп бір айналып қайтып келем деген еді
сол кеткеннен жоқ қой енді екі мың он жетіде шыққан ғой
отбасыға ай сайын кіретін кіріс мөлшері жүз елу мың теңгеге таяу
әйтсе де ол қаражаттың жетуі неғайбыл
ай сайынғы үйге қажетті азық түлік пен дәрі дәрмектің өзінен артылмайды
осы баланы көрген білген болса өтініш көмектесіңдерші айналайын
сендердің де ата ана шығарсыңдар әйтеуір
көрген білген болса мен де өз бауырымдай көремін
бала жоғалту деген оңай ма
егер тыңдап отқан болсаң айналайын жаным ау алпамысым үйге аман есен орал
мына үйдегілердің бәрі күтіп отыр сені
үйдегі бауырларың іздеп күнделікті күтіп отырмыз мінекей
амал жоқ іштен жылайтын сыртқа шығарып отырмын мінекей
аталған отбасының жағдайымен толығырақ танысу үшін жетісай аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне барған болатынбыз
ондағылар қамкөңіл жанұяға мемлекет тарапынан көрсетілетін көмектің барлық түрімен қамтамасыз етіліп жатқандығын айтады
байымбетова жанаргүлдің бірінші топтағы мүгедек екені рас бізде есепте тұрады
ы оған ы елу жеті мың теңге мемлекеттен мүгедектігі туралы алады
ы содан кейін биылғы он сегізінші жылдың бірінші шілдесінен бастап бала кезінен мүгедек азаматтарға үйінен бір қараушысына отыз бір мың теңгеден ақша берілетін
заң күшіне енген бірінші шілдеден бастап соған байланысты анасы анаркүл апай отыз бір мың елу үш теңге ай сайын алып тұрады
ы одан бөлек бізден ыыы әлеуметтік қызметкер феруза жорабекова деген азаматша бекітілген
ол ыыы м он бірінші жылдан бастап әлеуметтік қызметкер болып істеп келе жатқан азаматша
ол біледі ы тиісті сол үйге ыыы үйіндегі мүгедектерге берілетін жәрдемнің бәрін жасап жатыр
жағдайларының нашар екенін біз білеміз
және де айтып өттім төмендегідей енді жерге жәрдем беру керек үйінің салынуына жәрдем беруіміз керек енді
осынша бала шаға бар ішінде мүгедектігі бар басқасы бар соған байланысты енді тұрғын үймен жәрдем беру керек деп ойлаймын
соны енді ауыл әкімдігі айналысып жатыр
енді учаскесін сызбасын бәрін сызып неғып беретін болса тұрғын үй салуға басқасына әрекет жасайтын шығар енді
бүгінгі таңда алпамысқа іздеу жарияланған алайда одан ешбір нәтиже шығар емес
ендігі бұл отбасының жалғыз арманы алпамыс үйіне оралып жанұясымен қайта қауышса екен дейді
ұлының бір ауыр жағдайға тап болғанын сеземін деген ана жергілікті тілшілерден көмек сұрайды
жетісай аудандық телеарнаға хабарласқанымен ол жақтан ешқандай нәтиже болған жоқ
ыыы сол себепті біздің әріптесіміз асылбек бүгін анамызды алып астанаға біздің студиямызға келді қош келдіңіздер
сюжеттен байқап отырмын алпамыстан басқа тағы екі балаңыз бар екен иә
жолдасыңыздың хал жағдайы қалай
денсаулығы жоқ үйде отырады денсаулығы нашар жақсы жүре алмайды жөнді
әйтеуір жүр үйде өзіңіз қалайсыз
өзімде де денсаулық жоқ солардың жағдайы үшін шыдауым керек әйтеуір
қарауым керек деген сияқты сондай әйтеуір
үйдегі ыыы алпамыстың бауырларының жастары нешеде
ана сексен жетінші жылғы біреуі бар
дені сау деген аты бар
ол мына жүрегі ауру псих сияқты сондай нәрсе әйтеуір менің инвалидімнен бетер ол қайта
дәрігерлер м диагнозын не деді
диагнозы анау скорый шақыртқан
андай дәрігерге де шіли андай көп көріне бермейді барғысы да келмейді
өзімен өзі әйтеуір бірдеңе әйтеуір жүрген әйтеуір
үй шаруасында сізге көмектесуге шамасы жетеді ме
көмектескісі келеді бірақ енді жаңағы не кейде бүйтіп күйіктен ішіп қояды дағыны соны көтере алмай бүйтіп жылап сондай қылып өзін өзі әбіржіп қиындыққа салып отырады да
күйікпен неғып қалады кейде
сіз бақылап өзіңіз қарап жүресіз бе сонда
әрине жолдасыңыздың қай жері ауырады
ішкі денсаулықтары жоқ ыыы жаңағы бұрыннан денсаулығы жоқ қой ммм денсаулығы жоқ
үйде инвалидтеріміз де жатыр анау
алпамыстағы сонда үйдегі алпамыстың екі бауырының да денсаулығында кінәрат бар ма
алпамыста ма жоқ бауырларында бар ғой бар ғой
үйде жаңағы мүгедектің ы мүгедектік не ғой олар оразхан мысалға сөйлей алмайды іштен болған
денсаулығы жоқ қой үлкен қызы жанаргүл көріп тұрсыздар бірінші топ мүгедегі
одан кейінгі ең кішкентай баласы да үшінші топ берген бірақ екінші топтың баласы деп ойлаймын сөйлей алмайды
екінші топқа туралап келген еді ол басында үшінші топ
мына жүсіп келді де үшінші топқа өткізіп мерзімсіз қылып бекітіп жіберді оны
екінші топтан белгілеп келген анаяқтан
сіз айтыңызшы туғаннан сондай ма сөйлей алмайды сосын
туғаннан сондай екеуі де жаңағы қыз да бала да сондай
тағы не қандай кінәрат бар
кінәрат болғанда сол кішкентай баласы естімейді сөйлей алмайды үлкен қыз сөйлей алмайды ол да мойнын да жөнді ұстай алмайды
ана жездеміз де сондай денсаулығы жоқ
вообще бүйтіп өзі зорға кіріп шығады үйге тамақты зорға жейді в общем денсаулығы жоқ
жағдайлары жоқ бұл кісілердің нашар квартирада жүреді әлі ммм
содан кейін жаңағы баласы жоғалып кетіп ана жерге мына жерге іздеп арғы жақ бергі жаққа барып нәтиже болмаған соң осы жаққа келіп отырмыз да
жездеңізге де мүгедектік рәсімделген бе
жоқ пенсия алады қарттық пенсиясын алады ммм
төсек тартып жатыр ма ммм өзі жүріп тұра алады ма ол кісі
зорға зорға жүріп кіріп шығады сөйтіп ммм
енді алпамыстың мәселесіне оралайықшы
оның дені сау иә
дені сау иә сау болған еді бірақ кішкене кезде учетқа тұрған бұл да
елірме болған андай елірме болғаны жөнінде учетқа алдырғанбыз бұны аха
сөйттік тағы бірақ енді анау пенсия алуға комиссия тексеруге өткізген жоқпыз құр делода қалып қойды да бұл сол бойы қалып қойды
үйде жүрген кезінде екі бауырына да үйдегі сізге де әкесіне де бәріне қарайласып қамқор болып жүруші ме еді
көмектесуші еді иә бұл негізгі жұмысты сол істеуші еді ғой иә
иә еді еті тірі еді бұның
әжептеуір бетке ұстарымыз деп осыған сеніп осының атынан жер алдық алғанбыз
жеріміз де қалып қойды анау енді
бәрін басынан есіңізге түсіріп көріңізші
кетер кезде екі жыл бұрын соңғы рет сөйлескеніңізде не деді сізге
ол ойында ештеңе жоқ шығып кеткен үйден
ешкімге айтпады ма
ешнәрсе айтқан да жоқ үйден ол мынандай документ туралайтын сондай оймен шығып кеткен еді үйден
қандай қандай құжаттар
ол енді паспортын анаяқтан жоғалтып келді үйге
қай жақтан шымкенттен жоғалтып келді
яғни ол оған дейін де шымкентке барып жұмыс істеп келді иә
жұмыс істеген екі жыл ма үш жыл ма жұмыс істеп
не жұмыс істеді стройкада жүрмін деді үйтті бүйтті арасында хабарласып тынбай тұратын едім ол кезде аха
ы содан бір күні паспортын жоғалтып үйге келіп екі күн бе үш күн қауынға шықты
сөйтті дағыны одан ақша істеп мен мына екінші паспортқа документ туралап келейін деп шығып кеткеннен жоқ болып
содан екі күн алдын өңкей билайн номерлермен көп балалар хабарласты маған
мына алпамыстың кредиті бар анау мынау деп сөйтіп жүрді
алпамыс шымкентте жүр дедім ол маған кредит туралы айтқан жоқ сояқтан іздеп табасыңдар дедім
мына бала қалай шығып кетті олар да звондасаңыз алмайды енді ол балалар ешқандай ешқайсысы алмай отыр ғой
енді маған үзіп созып бір қыздар тыныштық бермейді маған мына балаңыздың кредитін сіз төлеңіз сіз сіз төлеуіңіз керек
сіздің нөміріңіз жазылуы тұр сотқа дейін өтеді мына мәселе сіз төйлейсіз деп маған қоймай жатыр енді олар
мен баланы тауып беріңдер дедім
баланы тауып беріңдер анық бар болса мен көмектесейін онда деп мен солай айттым одан кейін ммм
бала алпамысқа қатысты айтыңызшы мектеп жоғарғы оқу орнын бітірген бе
жоқ ол көп болса үш төртке дейін бе ғана оқыған әрі қарай оқымады
бастауыш сыныптық білімі ғана бар ма
м тек сол сондай ғана
неге әрі қарай оқымады
әрі қарай онша білімі де онша білімі жағдайы болмай әрі бері квартирадан квартира ауысып жүріп оқыта да алмады ғой оларды
яғни ол жоғалып кеткенге дейін де сол ыыы жалдамалы жұмыста істеп жүрді ғой иә иә әркімнің жеке құрылысында иә иә мхм
достары не дейді көрдім білдім кіммен араласатынын да білмей қалдық қой
мен біздің қолымызда көп тұрмады ғой ол көбінесе сыртта жүрді әйтеуір
барып келіп істеп жүрген балаға ғой шымкентке
кейін жоғалып хабарласпай кеткен де
үйден кеткеннен кейін хабарласты дедіңіз иә
әлде сіз өзіңіз хабарластыңыз ба міне келемін деп айтып па еді
мен хабарластым енді жаңағы бұл неғып бізге хабар хабарласпайды бұл неғып үндемей шығып кетті деген ойменен
иә бірінде жақсы хабарласты шығып кеткеннен кейін де бір он шақты күннен кейін бе
әй сен неғып үндемей айтпай шығып кеттің деп едім әй стройкада істеватырмыз ғой мыняқта деді ол кезде енді енді неғылып кәдімгі шынайы хабарласты да
одан кейін ол арада тағы да бір екі апта өткеннен кейін әй деме дем хабарласып тұр бізге айтып тұр деп тынбай звондай беремін мен қайта қайта
сөйткеннен кейін енді жаңағы әртүрлі жұмысқа жұмсаватыр деді сөйлестіруге шама жоқ ешқандай деп
ол қай жер деп айтамын дегенше сол бойы өшіріп қойды
кімнің жұмсап жатқанын айтқан жоқ
а айта алмады ештеңе айта алмай қалды
үзіліп кетті ме иә арғы жақтан бір бірдеңе деген
көңілімде күдік бар біреулер оны күштеп отырған сияқты деп айтып едіңіз
иә сол оқиғадан кейін бе м содан кейін иә иә сондай
ммм ал жаңағы сюжетте айтылған ы барлық мемлекеттен берілетін тиесілі жәрдемақының бәрін алып отырсыздар ғой толықтай
иә былайша көмегін берді майын береді шәйін көмегін ондайларын берді
өткенде бір бір келіп мына біздің он жылдық неміздің атынан деп әкеліп берді біреу әйтеуір
ммм сол сияқты көмектер келеді
десе де енді жоқ емес ы азын аулақ ыыы ақша түсіп тұрады екен үкіметтен неге алпамыс жұмысты сол жақын маңнан емес қаладан іздеді
мен оған айттым ғой неше мәрте сен қаладан жүз мың алып келгенше дәл мен қасыңда үйде отырып он мың теңге тапқаның анадан артық маған дегенмін
сен ауылға кел ауылға кел қаладан в общем жұмыс та істемей ақ қой десем ауылда жұмыс жоқ дейді
жұмыс болмаса үйде отыр ертең ана тамды саламыз дегенмін
сөйтсем ана ана бастық ауысып кетті анау мынауысы мынаяққа ауысып кетті анау берем деватыр ақшамды ақшамды алмай қайтпаймын үйге деп сөйтіп жүретін
сол білмеймін ақшаға қарайлап жүріп әйтеуір не болып кеткенін мхм
іздеуді қашан бастадыңыздар
қандай құзырлы мекемелерге хабарластыңыздар арыз шағым жаздыңыздар
мың он жеті августе шығып кеткеннен кейін мен енді сол күзге таман бастадым
күзге таман бастап бірінші өзі келіп бізге қарайтын еді ғой сөйтіп соған бастадым
кейін ол жетісайға ауысып кетіп сөйтіп да барып жаздым ғой әйтеуір анаған жаздық мынаған жаздық әйтеуір
қай жерлерге жаздыңыздар
жетісайға жаздық ішкі істер басқармасына жаздыңыздар ма
астанадан хат келді бізге жазғанбыз
не дейді хатта
сіздің балаңыз мынандай іздеуге салыныватыр деген сияқты ол хаты мына жақта тұр енді ммм
айтты барлық жерде іздеуге не бар ма қандай мекеме болса бәріне іздеу жарияланды деді
енді жөнді қаралмайатырау деген менде бір күдік бар да
олардың сөзінен де байқалып қалады
олар телефон арқылы телефонын қосса ғана таба аламыз телефонды қоспаса табамыз таба алмаймыз деп те айтқан олар
ы одан кейін мен енді айттым ғой енді телефонын оның қолында бола бермейді ғой ешқандай
енді жаңағы бұл значит жұмыс істеватқан жоқ екен ғой деген ойыма сондай келіп қалды менің
жақсы ол сұрақты журналистерге қалдырыңыз
ол мәселенің анық қанығын біз анықтайық
асылбек енді бұл оқиғаны өзің басынан бастап зерттедің ғой
ы бірінші сұрақ ыыы жергілікті құзырлы мекемелер қандай жауап берді
жергілікті құзырлы органдар бүгін таңертең хабарластық
ыыы оларда мынандай жауап болды біз алпамысты ыыы жаңағы қонырау шалған телефонын анықтадық ол сарыағаш ауданынан шықты деді
ы бүгіннен бастап ыыы криминалистік ы жаңағы топтар соны іздеуге кірісті деп жатыр бүгіннен бастап
неліктен бүгін ғана беріліп отырған жауап ол арызды екі жыл бұрын берілген екен арыз қыркүйек айында
сонда сенің біздің тілшілердің араласуынан кейін болып тұр ма бұл неге бүгін
соны өзім де ұқпай тұрмын

ол кезде ыыы жаңағы ыыы қоңырау ы үш төрт рет қана барған да телефоны сөніп қалған
бұл сол жаңағы құзырлы органдар соны пайдалана отырып ыыы дыбыстың сарыағаш ауданынан шыққанын анықтады
а онда онда түсінікті онда басқа мәселе
сол енді сарыағашта жүрген баланы екі жылдан бері бұлар не жауабын айтпайды не хабарын айтпайды
сонда іздемей жүрді ме қандай мәселе болды бұл сонда енді ал
соған алпамыстың бала кезінен мектеп кезінен араласқан достарын танисыз ба
достары ауылдағы сол кластасы ғой мына қасындағылар көрсетіңізші
мынау балдар мысалға мынау мына мынау нұрсұлтан деген бала мынау бекболат деген бала
мынау асылбек сіздің ұлыңыз иә а алпамыс алпамыс аха
ы кластастары ғой үшеуі бірге түскен жасы қазір жиырма тоғызда иә
жиырма тоғыз тоқсан бір ғой иә жиырма сегізге толады
бұл достары бірдеңе айтты ма
жоқ бұлар енді бұлар мұны араласып хабарласыватқан жоқпыз ғой біз
ешқайсысына хабарласпапты ма
жоқ бұлардың енді біздер бергі жаққа көшіп кеткенбіз бұлар тұрады мыналар
содан кейін кіммен араласыватқанын да білмейміз оның
онша жөнді хабарын да айта бермеген әйтеуір ол да
хабарласып хабарын бұл атырауға да нелерге де оралға да барып жұмыс істеп келген
ол кезде мен тынбай хабарласып тұрғанмын
әй үйге қайт ана жақта не қылса елге орал үйге кел деп
соның арқасында сол жақтан паспорты мына жақта біреудің қолында қалды бұл басқа біреуге жұмыс істеді
мына жақта атасы ауырыватыр мына жақта мынандай жағдай болватыр мына баланы жібер отбасына деп сұрастырып жүріп үйге алдыртқанмын мен бұны
ал енді өйтіп бүйтіп хабарласып үйге қайт деп өйтейін десең анадай жоқ қой телефоны жоқ қолында
тек сол арқылы көмек беріп тұратын едім де мен бұған әйтеуір ммм
үйге кел деп қадағалап тұратынмын
қанша дегенмен сағынамыз ғой сағынғаннан кейін өлең де шығарамын анда санда бір
оны бағдарламаның соңында айтасыз оқып бересіз
сіз айтыңызшы үйде ы бір емес екі мүмкіндігі шектеулі адам бар
одан бөлек ыыы отағасы да ауырады екен
сырт көзге былай жағдайлары жақсы көрінеді ғой мына кісінің бе иә
жағдайы нашар барып көрді ғой анау журналист баланың өзі
басында баспана да жоқ баспана керек бұл кісілерге салайын десе сала алмайатыр жағдайы жетпей оның үстіне жаңағы баласы әйтеуір
біздің жағдайды мынадай ауызбен айтқан көрмейді ғой көзбен көрген
соны сұрап отырмын ғой сіз танисыз енді қанша дегенмен
танығанымда иә әпшем болады ғой мамамның сіңлілісі
жағдайын бәрін білемін жағдайлары нашар өңшең инвалид үйіндегісінің бәрі
ана баласы жоқ өңшең қайғы қасіреттің бәрі осы кісілерде енді соны мұңын шағып әйтеуір жәрдем сұрап келіватқан жайы ғой
сонымен ешкім ештеңе білмейді иә ешкім көрген жоқ із түссіз
із кесушілер де не хабарсыз не шарасыз
бұларға айтқанмын ғой мен талай әй бір үш үш айда екі айда үш айда сұраймын да еш жауап бере алмайды ғой
жаңағы эй тауып келмесең де ең болмаса мынандай жерді қараватырмыз апай мына жерде бүйтіп бара жатырмыз
мынандай жерден іздеватырмыз деген сөздің өзі маған демеу болады десем
иә ондай жауап айта алмайды ғой бұлар ешқандай ештеңе айта алмай отыр ғой
сонда екі жылдан бері көрдім білдім деген бір адам жоқ иә жер жұтты ма әлде ауада еріп кетті ме
кеше сарағаштан шығыватыр деген сонда телефонды басқа біреу алып өзі басқа жақта жүр ме жоқ әлде
сіз хабарластыңыз ғой иә барды барды барды
ол телефоны қосулы қазір деген сөз сол кезде қосулы тұрды деген сөз
бірақ сөйлесе алмадыңыз ұлыңыздың дауысын естіген жоқсыз ешкім алған жоқ арғы жақта
звонок барғанына қуанып сразу звонок естіген де жаңағы органға жаңағы
жаңағы біздің іздеуші баланың аты абзал ғой
сол жанымда абзал айтқан оны мына саннұрдағы қыздар естіді ғой
апай деді балаңыз телефонды қосса ғана таба аламыз телефонды қоспай іздеп таба алмаймыз деп айтқан маған
онын телефонын біреу ұрлап кетуі де мүмкін бір жерде қосуы да мүмкін
сіз алпамыстың дауысын естіген жоқсыз ғой өзіңіз иә
бізге қазір нөмірін айтыңызшы жоғарғы жақтан хабарласайық бір сәт
осы осы нөмірмен хабарласты ма
жолға шығатын күні маған қызық болды
тағы да хабарласып көру ойымда болды да қалай болады екен
алдыңғыдай тағы да гудок барып мүмкін біреу телефонды алып қалатын шығар деп хабарласқан едім сөндірулі болды
үзіліп кетті телефонға жауап бермейді
қазір бағдарлама барысында тағы да хабарласып көреміз бірақ қоңырау барып тұр деген сөз ол нөмір қосулы деген сөз
бәлкім өзінің қолында ма екен бәлкім басқа біреуде ме екен ол жағын енді білмейміз
статистика бойынша жыл сайын әлемде шамамен екі миллионға жуық адам із түзсіз жоғалса біздің елімізде үш мыңға жуық адам хабарсыз кетеді екен
мұхаммедәлі мырза мұндай жағдайда не істеу керек ең бірінші
біріншіден мына алпамыстың жағдайына келетін болсақ
бұл ыыы алпамысқа қатысты бас бостандығынан айыру енді қылмыстық кодексте өзі арнайы жеке тұлғаға қарсы қылмыстар көрсетілген
оның ішінде мынау адамды ұрлау мен ы адамның бас бостандығынан заңсыз айыру деген баптар бар
ол алпамыс жағдайына келетін болсақ енді қазір біраз анықтайтын жағдай алпамысқа қатысты оның бас бостандығынан айыру немесе оны ұрлау оқиғасы орын алды ма
бірінші сол мәселені анықтау керек
және жаңағы апамыз айтып отыр біз құзырлы органдарға бардық деп
жаңа сұрайын деп едім қандай құзырлы органдар олар ішкі істер басқармасы ма жоқ ы сізге осы сіздің хабарламаңыз тіркелгені туралы
сізге қандай да бір құжаттарыңыз бар ма қолыңызда қылмыстық іс қозғалғаны туралы немесе соны сұрайын деп
ресми хат жолдады дедіңіз ғой жаңа иә тіркеуге алынды іздеу жарияланды деп
иә иә құзырлы орган болғанда не ғой түркістан облысы жетісай ауданының ішкі істер басқармасына барған
ішкі істер басқармасына жазды барған бір бөлек ол қылмыстық іс қозғалып сізден жауап алынды ма
жоқ ондай нәрсе қашан ол сол телефон ыыы ұялы телефоны арыз жазды бұл кісі оның бәрі болды
осы нөмірлеріңіздің бәрі иә көрсеттіңіз иә
қай уақытта ы бұл ы қоңырау шалынғаны туралы ммм бәрін айтып кеткенбіз бірге барып
жоқ себебі мен анықтайтын мекен жайына ол ы қай жерден телефон ы қоңырауын шалғаны туралы болатын болса базовые станциялар бар емес пе
ол базовая станса арқылы ақ анықтауға болады ғой
соңғы қоңырау қай қаладан немесе қай ауылдан телефон шалынғаны туралы
сондықтан мен сізден сұравотқаным сіз нақты мына телефоныңызды көрсетіп болмаса сіздің тергеуші немесе анықтаушы телефоныңызды қарау жүргізді осы нөмірлерді анықтады ма
барды барды бардық бірге бардық
нөмірлердің бәрін бердіңіздер ғой деректердің бәрін бердіңіздер
деп сөйткен осы январдың он тоғызы күні ма тағы да барып жазып кеттім ғой мен арызды
көрдіңіз бе аға егер сіз айтқандай ұялы байланыс операторы арқылы табу оп оңай болса демек бұл жерде қандай мәселе болуы мүмкін
енді ішкі істер басқармасының немұрайды қарап тұрғаны болып тұр ма сонда
ол да екі жыл алдында сондай болған барып бәрін жазып кеткен нөмірін де басқасын да бәрін
опергруптар жұмыс жасаса тез табады ғой оны
енді уақытылы жұмыс жасаса енді базовая станция ыыы жаңағы актив болып тұр ғой жеті жүз жетпіс сегіз деген
соған сұрау жіберетін болса ол айтып береді ғой қай қаладан қай уақытта кімнің телефонынан ну уақыт минутына дейін айтып береді
сол арқылы енді жедел іздестіру шараларын жүргізіп анықтауға болар еді
ол үшін санкция алу керек қой оны тексеру үшін олар қиын емес пе соны тексеру мүмкін сондай
санкция енді арызбен келіп отыр ғой азаматша
жоқ ол санкцияны санкцияны қандай жоғалған адамды табудың бірден бір тәсілі құралы болып табылады қазіргі заманда
жедел іздестіру шараларының бірі болып табылады ол көп себебін тигізеді еді деп ойлаймын сол
сіздің ойыңызды білейік ыыы іздеуді қайдан қалай бастаған жөн
мысалы арыз түскен түскен кезден бастап ы жедел іздестіру шаралары ы тез арада жүргізілуі керек
яғни ішкі істер органдары анасынан ы сауал алып яғни жауап алып түсініктеме қашан жоғалды қай уақытта жоғалды қай жаққа кетті
және де суреттерін алып және де мына алпамыстың ыыы достарын құрдастарын кіммен жақсы араласатынын солардың бәрін сауал түрінде алу керек
сосын барып ыыы іздестіру шараларын жүргізу керек
жаңағыда айтып кетті соңғы қоңырау шалынды деп
сол кезде оларға белгілі болады қоңырау яғни спутниктегі бар ғой бізде сол арқылы точканы анықтап қай жерден қоңырау шалынғаны
иә сол жерге манағы жедел уәкілдерді жіберу керек тез арада
мхм оның бәрі жасалмаған болып тұр ғой сонда
соған тіреліп тұрған сияқты себебі қазір нақты айта алмаймын себебі қолымда құжаттары жоқ олардың
арыз түскеннен бастап балапанын ы бағанағы ішкі істер органына ы іздестіру туралы манағы дело ашылу керек
жаңағы сіздер жазған арызға келген жауапты көруге болады ма сіздерге берген жауабын
ол мына астанадан келген еді астанада бір бала телефон арқылы жіберген де сөйтіп тек қана іздестіріватырмыз деген
саннұрға телевизорға суретін де шығардық
мынау талон керіктің берген талоны мынауысы
мынау іздеватырмыз деген біреудің көмегімен жазылған әйтеуір
астанадан келгені қайсысы еді
мыналарды көруге бола ма
астанадан келгенді бере салшы мына кісіге әперейін
маған беріңіз маған беріңіз
криминалдық полиция департаментінен келіпті
сіздің тоқсан бірінші жылы туған ұлыңыз байымбетов алпамыс бердалиевичті іздестіруге көмектесу туралы өтінішіңіз қаралды
оңтүстік қазақстан облысы ішкі істер департаменті байымбетовке іздеу жариялады дейді
оны іздестіруге қазақстан республикасының ішкі істер органдары және тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің ішкі істер органдары бағдарланды
байымбетов ішкі істер органдарының есебі бойынша және медициналық мекемелерде тексерілді
қазіргі уақытта іздестірудегінің тұратын және жүрген жерін анықтау мақсатында қажетті іздестіру шаралары жүргізілуде дейді
бұл жерде нақты қандай жұмыс атқарылып жатқанын қандай ыыы мерзімдері тағы қандай нәтиже бары айтылмаған сияқты аға
ол айтылмауы да керек сияқты ғой қалай ойлайсыз
заң бойынша қалай
бұл жерде ы арыз түскен кезден бастап бағана айтып кеттім ы жедел шаралар жүргізілуі керек
яғни ол бірінші аурухана ауруханалар яғни моргтерді ы қарау керек
бұл арыз бойынша ы жазып тұр яғни ауруханалар тексерілді барлық арнайы ауруханалар яғни онда жоқ болып анықталған
яғни шаралар жүргізіліп ы жатыр деген сөз
барлық тиісті шаралар ы шаралар тексеру жұмыстары
ал бұл жерде манағы телефон бойынша спутникке манағы сұраныс хат жіберілді ме ол жағы белгісіз мұнда жазылмаған
түсінікті бақберген аға ыыы алпамыс соңғы рет хабарласқан кезде ы телефонмен көп сөйлестірмейді рұқсат бермейді деп арғы жақтан байланыс үзіліп кетті дейді
бұл ненің белгісі болуы мүмкін
енді ол ыыы жобалап ыыы көп нәрсені айта беруге болады ғой
ыыы енді мына жерде мынадай болып тұр
ыыы мүмкін жұмыс берушінің несі асықтырыватыр ма или болмаса ыыы бір ыыы жаңағы жобалаватқанда ы асығыс бір шаруа болып тұрды ма
өзімнің жаңағы жеке ойым ғой әртүрлі себеп болыватыр ғой
енді ы аулақпын конечно жаңағыдай бір ыыы зорлап зомбылықта ұстап отыр дегенге
бәріміздің қорқывотқанымыз да сол ғой бірақ жаман айтпай жақсы жоқ дейді біреу күшпен еркінен тыс жұмысқа салып қоюы да мүмкін бе
мүмкін ол да ол да мүмкін ол да мүмкін
сол себептен ыыы қазір апамыздан сұрап ы ақпаратты осы жерден алып отырмыз ғой оны жобалап отырмыз бәріміз
егер сондай болған жағдайда жаңағы ы қылмысқа барған адамның жазасы қандай болуы мүмкін
а ол енді қылмыстық кодексте өзі ы жауапкершілік көрсетілген енді оның несі анықтап ы жаңағы әріптесім
жиырма алтыншы бапта көрсетілген оны адамды бас бостандығынан заңсыз айыру деген
ол жаңағыдай адамды бас бостандығынан айыру кезінде қанау мақсатында бас бостандығынан заңсыз айырса ол ы осы баптың жаңағы аталған баптың үшінші бөлімінде көрсетілген
үшінші бөлім өзі үш бөлімнен тұрады а жазасы бес жылдан он жылға дейін деп көрсетілген немесе бұл ауыр қылмыстар санатына жатады
енді мен мұны неге сұрап отырмын өйткені дәл осы пендеміз ғой ток шоуының ы студиясына ммм айдың ммм күннің аманында құлдықта болдым
мені қинап он бір жыл ұстады төрт жыл ұстады деп келген де неше түрлі кейіпкеріміз болды
оларға да барынша көмектесуге тырыстық
ең сорақысы соларды қинап ұстап отырған адамдардың ішінде бұрынғы құқық қорғау мекемесінің қызметкерлері де болды
сол себепті екі жыл екі жыл деген мерзім аз уақыт емес
бір жағынан табылмай жатқанына да соның бір қатысы болуы мүмкін бе қалай ойлайсыздар
ойларыңыз тек қана ол болжам ретінде ғана көрсетілетін нәрсе
ол да мүмкін енді біз неге табылмайды сіздер айтқандай оп оңай болатын болса
енді ыыы менің ойымды айтайын енді
ол жоғалып екі жыл неғып кетсе мүмкін ақша беремін ыыы көп ақша беремін деп те ұстап отыруы да мүмкін
мотивация ғой ей мынадай мына жұмысыңды бітірсең мынандай аласың мына жұмысыңды бітірсең пәленбай аласың деп сөйтіп те алдап отыруы да мүмкін
менде жеке өзімнің ойым
ы әрі қарай м егер ондай жағдай болған кезде тергеу анықтап жатар енді ол
алдағы уақытта да осындай нәтижесіз ыыы жұмыстар жалғаса беретін болса тағы қайда барып шағымданғаны дұрыс
қай жерге бару керек қай жерге барып арыз жазу керек
енді жаңа айтып кетті ғой
жаңа құзырлы орган деген мен жаңа сол сұрайын дегенмін бүгін таңертең қай құзырлы органмен хабарласқан кезде бұл жағдайды айтып отырсыз
сарыағаш ішкі істер басқармасы ішкі сол жетісай ауданының ба
ы криминалистік топ іздестіруге кіріскен деп айтты
иә енді соны жалғастыра кетейін
енді бұл апамызды тек жетісай аудандық ішкі істер басқармасына ғана арызданып бардым деп отыр ғой
егер ол ішкі істер басқармасы бұдан нәтиже шығармайтын болса жаңағы телефон қоңырауын анықтадық деп отыр ғой
ы ешқандай шаралар әрі қарай жүргізілмейтін болса ол үшін қадағалаушы орган бар прокуратура органдары
прокуратура оны онымен бірлесе ішкі істер департамент полиция департаменті қазіргі енді қазіргі атаулары облыстық полиция департаментіне шағымдану құқығы бар
егер ол полиция департаменті көмек бермей ешқандай шара қолданбаса енді астана қаласында енді өзіміз білеміз ішкі істер министрлігі бар немесе бас прокуратура
сол ы кісілер енді прокурорлық реагирование дейді ғой бірінші очередьте бірінші кезекте қазір бұл апамызға шара қолданылмаса прокуратура органдарына ы шағымдануды
дәл қазір енді бұл кісілер астанаға күнделікті келе беруге жағдай жоқ қой
осы бағдарламаның арқасында астанаға келіп тұр
қазір барып жаңағы ішкі істер министрлігіне министрлікке сосын бас прокуратураға жазуға құқылы ма сондай мүмкіндік бар ма қазір
бұл мүмкіндігі бар қазір бағдарламадан кейін шығып барып жазып сол жерде өзі ана арыз шағымды қабылдайтын жәшіктер болады арнайы
бүкіл материалдардың жаңағы көшірмесін жазып салып қалдырып кетсеңіздер бақылау осы астанадан болады деген ойдамын
дұрыс па аға иә иә асылбек қалай қарайсың бұған
мен жақсы қараймын мұндайға өзімнің негізгі мақсатым осындай отбасыларды тауып қолымнан келгенше сол отбасының
біздің телеарна астана қаласы бойынша жүріп тұруларыңызды қамтамасыз етсе мәселені соңына дейін жеткізуге тырысайық әріптеспіз ғой
жаңагүл ханым бағана бағдарламаның басында сіздің бастап келе жатқан ы ойыңызды бөліп жібердім
қателеспесем сіз мынандай бір ойды бастап келе жатыр едіңіз бала ыыы күнделікті қиыншылықтан шаршады ауыр жағдайдан ы мезі болды
сол себепті өз еркімен басқа жаққа кетіп қалуы да мүмкін деген бір ойды бастап келе жатыр едіңіз ғой аяқтаңызшы соны
иә сондай ы басына ой келіп ы бөлек тұрайын деген шешім қабылдауы мүмкін
ыыы себебі бала күнінен і өзінің жаңағыдай ы ең жақындарының жағдайы ауыр екенін біз көріп отырмыз естіп отырмыз
егер ы үнемі жасы жиырма тоғызға келеді екен биыл
ы жасы он сегізге келгеннен кейін әрбір кәмелетке толған азамат ата анасынан бөлек жеке өмір сүруге құқылы ғой
сол ы құқығының негізінде ы өзі жеке өмір сүрейін деп ы шешім қабылдаған болуы мүмкін деген ой келеді
енді ы кім білсін солай ма солай емес пе бірақ та ы олай болмауы да мүмкін
өйткені балаңыз ы тіпті орта білім де алмаған екен төртінші класс қана оқыды дедіңіз иә төртінші сыныпқа дейін ғана
егер ақыл ойы орнында болса өзі шешім қабылдай алатын жағдайда болса сондай шешімге келуі мүмкін
мына жағынан қараңызшы бала м бастауыш сыныпта ғана оқыған екен
мектепті бітіре алмаған жоғары оқу орнында оқи алмаған әрдайым қара жұмыс
бұл адамды өзгертіп жібереді ғой бәрібір
мінез құлқын өзгертеді бірақ та ол ы егер интеллектісі орнында болса оны өзгерте алмайды
оның зияты қалпында болса оның жаңағы мінез құлқы ашушаң тағы да басқа бір агрессияға берілетіндей болуы мүмкін
мен жаңа сұрайын дегенім жалпы отбасында мінез құлқы қандай еді балаңыздың
мінезі бірқалыпты қарапайым бала еді сәл түсінігі жақсы еді оның қайта
үй саламыз үй салып беремін сендерге деп әжептәуір неғып жүретін
одан кейін осыған сеніп алдық қой жаңағы учаскемді менің атымда еді осылар осының атында болсын деп
сөйтіп сеніп алдым ғой соның атына
ашу шығарып ы кеткім келеді өз алдыма өмір сүргім келеді жаңағы отбасын құрғым келеді деген сөздер айтпайтын ба еді
айтпаған ондай айтқан жоқ ол
енді менің мына қолымдағы менің ұстап отырған мына балаңыздың кредиті бар ы мынау кредиті бар еді алпамыс қай жақта деп мына нөмірлер маған звандап жүреді уақытында
ол бұлар банктер ма әлде жеке бір адамдар ма
банктің шығар
айтпады жаңағы алпамыстың бізде кредиті бар еді деп осындай әртүрлі осындай нөмірлермен звандап сөйтіп
шымкентте жүр деп сөйтіп айтқанмын ғой мен кредит кредит туралы айтқан жоқ маған деп
соны қалай тауып алды дағыны содан кейін в общем хабарласпай да қойды хабар алсаң
алпамыс несиені қандай мақсатпен алуы мүмкін егер алған болған жағдайда
сіздерге үй салып беремін деп алуы мүмкін бе
үй саламын деп алған шығар деп ойлаймын мен
сондай сомасын айта ма қарыздарының берешектің көлемі қандай
ондай айтпады ал ана өткенде бір қыздар айтады хоумкредиттен алған басында жүз жиырма алған еді енді ол бүйтіп несі өсіп келеатыр несі көбейіп келеатыр дейді ғой әйтеуір
неше кредит бар басында сонда
оны білмедім енді
маған кредит туралы общем әңгіме айтқан емес бұл
енді өзіңіз айтып отырсыз ғой отбасының психологиялық жағдайы ауыр дедіңіз иә мхм
үйде ыыы сырқат кісілер бар
ол аздай енді бәзбіреулер хабарласып мына қарыздың бәрі мойындарыңызда тұр күнде өсіп жатыр
мынанша ақша төлеулеріңіз керек деп маза бермейді екен
бұның бәрі анасына қалай әсер етеді
мұның бәрі әрине өте ауыр әсер ететінін біз ы айтпай ақ көріп отырмыз
ы бірақ бұл жерде ол енді кәмелетке толған ы азамат болғандықтан да әркім өзінің алған қарызын негізі өзі қайтару керек қой
мұндай жағдайда егер енді ы заң бойынша қалай екенін білмедім бұл жерде
заң бойынша қазір ыыы ағаларымнан сұраймын
ы бұл жерде менде мынадай сұрақ бар сізге
сіз жаңағыдай балаңыз жұмыс жасаймын деп сыртқа ы табыс табамын өзімше өмір сүремін сүремін деген балаңызға үнемі хабарласып
балам үйге қайт ы бірге өмір сүрейік деген ы қаншалықты дұрыс деген ой келеді маған
өйткені ы әрбір ы азамат ы он жетіге келгеннен кейін қолына кәмелеттік туралы куәлікті алғаннан кейін ата анасынан бөлек өмір сүруге құқылы ғой
конституцияның негізінде соның негізінде ы сол сыртқа шығып өз бетінше өмір сүріп жүрген балаға сен і үйге қайт бірге тұрайық деген меніңше ы онша ы сәйкес емес
жанында жүргенін қалаған ғой ананың айтқаны түсінікті ғой
бірақ ол дұрыс әсер етпейді дейсіз бе балаға
енді ол ы ол негізі салмақ өйткені ы есейген адамға өзі ы ата ана мен баланың енді өзара байланысы тығыз екенін білеміз ғой
бірақ демек те бала өскеннен кейін ы сіз ы он жетіге дейін асырадыңыз сақтадыңыз тиісті біліміңізді бердіңіз
аман есен дені сау яғни оған енді қазақша айтқанда батаңызды беріп қоя беруіңіз керексіз үлкен өмірге
и ол өмір сүріп жағдайын жасап аман есен тұрыватса онда оған шүкір деу керек
бірақ бұл жерде енді ы біз білмей отырмыз ғой баланың тірі ме
үйдегі жалғыз тірек жалғыз асыраушы сол алпамыс болды ғой
сосын бұл жерде жаңағы екі ы мүмкіндігі шектеулі балаларды арнайы ы мекемелерге ы орналастыру мүмкіндігі бар ма екен
ы сіз сол жағын да қарастырып көрдіңіз бе
енді осы жақын арада ы бір қараушы келіншек алдым мен оларға
алып едім бір күні айдың басында әжептәуір қарап өйтіп бүйтіп келді дағыны арада көп күн келмей қалды
ол өзінің келмеген себебін де айтты ғой
оның да қызын машина қағып солай жұмыстармен айналысып
кейін кейін бір кездерде келіп кейін біз осындай деп арасында айтқаннан кейін оған да қайта қайта жиналыс қылып шақыртып
үйге келіп мен уже бас тартамын деп жазып бере салыңыз мен бәрі бүйтіп қинаватыр деп сөйтіп үйге келді
мен ол мемлекет тарапынан берілген әлеуметтік қызметкер ме еді әлде өз ақшаңызға шақырдыңыз ба
жоқ әлеуметтік қызметкер еді енді қайтадан кіріп еді
бірақ та ана ол енді қолға алып келе жатыр еді енді
сізге қарасам мен өзім жүгіремін аяғына дейін деп енді қолға алып келе жатыр еді
сөйтіп жүргенде анау нелер келіп қалды дағыны жаңағы арыз шағым келіп қалды да оған
сөйтті дағыны жан жақтан менің миымды ашытып жіберді неғылды жаңағы
мына кісіні жақсы қарамайды екенсің анау мынау деп айтты маған бас тарттым деп маған общем арыз жазыңыз болды деді
дегенмен бірақ енді қолға алып келеатыр еді ол түсінікті рахмет
жаңағы несиеге қатысты заңгерлерден қорғаушылардан сұрайыншы
бұл бұндай жағдайда банк алдындағы берешекті кім өтеуі тиіс
бұндай жағдайда ыыы банктің алдындағы несие алушының өзі өтейді ы өйткені өзі несиені алып тұр ғой
заңда нақты ы азаматтық кодексте көрсетілген қарыз беруші қарыз алушы
қарыз алушы кім жаңағы ұлы болып тұр ыыы кәмелетке толған азамат өзі жауап береді аха
енді анасына әрдайым хабарласып мазасын алып қарызды жаңағыдай ой келіп отыр өтеуді талап етуі қаншалықты заңды
а ол енді бұл жерде уже коллектордың анасы өзі жұмыссыз үйдегі жағдай болса мынау
енді ол талап ету қай жерде қай жерде деп іздестіріп ы банктің тарапынан енді ол бәрімізге коллектордың де тарапынан да белгілі ғой
ыыы анасының несіне звандайды туысқандарына мүмкін телефонын берген шығар
мынау анамның телефоны мынау әкемнің телефоны мынау туысқаным деп сол себептен енді олар іздеу іздестіру шараларын сөйтіп жүргізеді ғой
ал негізі заңда қалай дейді егер борышкер ы айтқан жерден аулақ ы табылмай кетсе бір қазаға ұшыраса кім өтейді
соттың шешімімен егер өлді деп табылса сол кезде уже енді как бы наследственный өтеді ғой ы
кімге өтуі мүмкін
жоқ ол балаларына өтеді енді жақын туыстарына да баласына
бала шағасы жоқ болса үйленбеген болса ата анасына
енді ата анасына бұл жерде ы жауап бере алмайды мынандай нәрсе бар
ыыы егер сотпен неғылды қайтыс болды неғыл деп танылған болатын болса ыыы қарыз кешіріледі азаматтық кодексте
ал егер оның ол банктің несі құқығында әрі қарай танытып өндіру ол енді әрі қарай банктің несінде
із түзсіз жоғалып кетсе ше
ол кезде де ы із түзсіз ол сотпен танылу керек ол жағдай
сотпен танылу керек із түзсіз жоғалды деген соттың шешімі бұл күшіне енген сол кезден бастап
демек анаркүл анамыз жаңағы жоғарыда аталған банктің бір кеңсесіне ана балама іздеу жарияланды деген іс қозғалды деген анықтаманы бір қағазды апарып берсе тыныштық беретін шығар
енді мына қағаздың өзі де ы әзірге ы тоқтатуына бірталай не ғой оларға негіз ғой негіз
ал іздеу жарияланып жатқан кезде ең болмаса пайыздық мөлшерлемесі өспей тоқтап тұратындай басқа бір жағдайлары бар ма несиенің
пайыз пайызсыз ы болады арыз жазуға пайызды тоқтатуға деп
бірақ несие қысқартылмайды тек қайтыс болған жағдайда заң бойынша қысқартылады
яғни бір белгілі болғанша жағдай анықталғанша нақтыланғанша тоқтап тұрады ол иә

ол үшін анасы манағы банкке барып арыздану керек
яғни сый ақысын ыыы ана үстіндегі өсім ақысы дейді ғой пенясын тоқтатуға деп
қазіргі уақытта ы бұл кісіге өсім ақысы жүріватыр пенясы яғни щтрафная санкция дейді ғой
сол ы ұлғаймау үшін анасы барып арыздану керек
осындай екі мың он жетінші жылы күзде жоғалып кетті сол кезден бастап ы бәрін ыыы ұстауға деп тоқтатуға деп
иә үстіндегі пайыздық мөлшерлемесін тоқтатуға
иә себебі өсе береді ғой күнге салады ғой күн сайын процентті солай тек қана шаралар жүргізуге болады
сосын мына тағы да бір апаға бір кеңесім бар
мана айтып кетті бала сіздің қызыңыз бала бірінші топтағы мүгедек деп
сіз ы ауданға аудан әкіміне немесе облыс әкіміне арыздандыңыз ба үй мәселесі бойынша үй бер деп
иә оған арыздалынған
мына бірінші топ мүгедекті баласымен екеуі кезекте тұр ғой қазір кезекте тұр ғой үйдің кезегіне
нешінші кезек қашан ы бердіңіз арыз
оның анағын білген жоқпын әлі үйдің кезегінде тұр
заң бойынша манағы ыыы тұрғын үй қатыныстары заңы манағы бойынша бірінші топтағы мүгедектерге берілу керек үй деген
яғни иә бірінші бірінші ретте ең бірінші ретте берілу керек
сізге қайта қайта арыздану керек
бұл арызды манағы орындамаса сотқа шағымдану керек
сіз барып қарау керексіз манағы ы қандай тұрсыз
ержан аға егер ы біздің кейіпкерлеріміз ертең түркістан облысына қайтады үйлеріне қайтады
барғаннан кейін банкке барып өтініш берген кезде немесе әкімдікке барып ы сіз айтып отырған талаптарды қойған кезде
қандай да бір түсініспеушілік болса заңдық тұрғыда сұрақтар болса сізге хабарласып кеңес сұраса болады ма
әрине болады телефон арқылы иә телефон арқылы болады көмек ыыы беруге дайынбыз рахмет
ыбыраим аға ойыңызды білейік сіздің нұсқаңыз алпамыс қайда жүруі мүмкін
алпамыс сарыағашта енді біз де өзім сол оңтүстіктің өңірі жігіті болғаннан кейін ол жақтың жағдайын беске білмесем де төртке білеміз енді
ол жақтан кеткенімізге он төрт жылдан асты ғой
бірақ енді сарыағашта көбіне ыыы көп алшақ ауылды мекендерде мал шаруашылығы жақсы дамыған
көбісі мал бағады
мүмкін сол малшы қылып ұстап отыруы да мүмкін айдалада шопаншы қылып
ы болмаса ол жақта егін шаруашылығы да жақсы дамыған
мүмкін жаңағындай құлдықта жаңағы ұстауы да мүмкін де сол егін шаруашылығына қорқытып күштеп
енді қазір ешнәрсеге таңғалмайтын болдық қой
ы телефонын тартып алып мүмкін солай ұстап отыруы мүмкін
ыыы енді ол әртүрлі ы нұсқасы болады ғой
енді жаңағы менің асылбек бауырыма айтайын дегенім ы үй мәселесі жаңа сіз жақсы ы пікір айтып кеттіңіз
кезексіз үй беру керек деп айттыңыз иә сіз ержан аға
бұл жерде ыыы жергілікті телевидение жаңағы телеарна саннұр деп тұр ғой бала кезімізден білеміз жақсы көріп жүрміз
асылбек соны сіз енді қолға алсаңыз
осы жерде жақсы айтылып отыр бұл мүмкіндік беріле бермейді
сіздерге де рахмет осындай мүмкіндік туғызып отырған осы кісілерге
барғаннан кейін ыыы жергілікті атқару мекемесі мәселен әкімдік қой енді әкімдікке барып ы талап етсеңіздер
ы кезекте тұрған үйді тез беруге жаңағы қайта қайта ы телеарнаға шығарсаңыздар бір жақсы жаңалық болады деген ойдамын
ы бала табылады уайымдамаңыздар ең басты телефон қосылып тұр ғой
мүмкін сіздерге өмірге де реніші бар шығар
жаңағы мүмкін басқа біреудің қоластында жүрген шығар
ыыы психолог ханым жайнагүл жаңагүл жаңагүл ханым айтқандай мүмкін ата анасынан алшақ жүріп өзін бір демалып ұстағысы келетін шығар
ы сондай бір күйзелісте жүрген шығар
кредиттерінен қашып жүрген шығар
ол жасыратын ештеңесі жоқ дені сау біздің өзіміз мәселен бес кредит болды басымызда
өмірде безіп кеткің келеді де бір шетелге қашып кеткің келеді
болмаса телефонды өшіріп тастап сенбі жексенбі күндері демаламыз ешкіммен сөйлеспей үйде ы кино көріп
мүмкін сондай бір жағдай болып жүрген шығар енді психологиялық тұрғыда кішкене ауытқулар бар дейсіздер
оны енді мен пәлен деп айтуға да болмайды
ы айтқан сайын өзім артыма да күнә жазылуы мүмкін де
бұл балаға айтқанмын мен егер мына баланың хабары шықса біреу қой бақтырған болса қолында документ жоқ болғаннан кейін айта алмай жатқан болса
мен ешкімді кінәламаймын деп солай айтқанмын
бұның тек қана хабарын есту болып тұр ғой маған
үйленіп кетсе де мейлі жұмыс істеп кетсе де мейлі
тірі екенін білсеңіз болды ғой
тек анығын білсек болды ғой
ол мен пәлен жерден бас тартып әкетіп қаламын деген ондай ойымда да жоқ
тағы бір хабарласып көрейікші алпамысқа дәл қазір
бүгінгі бұл жағдай қоғамдық резонансқа айналып тұр енді ертең эфирге шықса бұл қоғамдық резонанс болады
апа бір сұрақ қойсам болады ма
алдында сіз жаңа батыс қазақстан жаққа барып жұмыс істеп жүр дедіңіз ғой
сол кезде өзі хабарласып тұратын ба еді
өзі де анда санда хабарласады енді
сіз ғана хабарласатын ба едіңіз
көбінесе хабарласамын да енді бірақ жауап беретін еді де

үзіліп кеткен сияқты
қайдар ата студиямызға қош келдіңіз
сіз қалай ойлайсыз микрофон алыңызшы
мен біріншіден біріншіден қазір мынау ы баласының қай жерде қай қалада қай ауылда екенін біліп білуге соған сіздер сіздер редакцияларыңыз жәрдемдесуі керек
ол үшін сіздер қолына осындай мәселе қаралды астанада осындай ы телевизормен біз халықтарды тыңдап
енді соған мына бірінші өзіміздің мынау ішкі істер министрдің атына меніңше жақсылап сіздер хат жазу керек
сол хатты бұл кісі мына сіздің өзіңіздің бір жұмыстық ы қызметкерлеріңізбен бірге барып мына бір министрдің өзіне рұхсат алып кіріп
мына кісіні бірге кіргізуге жәрдемдесу керек сіздерге
сосын жаңағы әлгі кредит деп отырмыз ғой
ол бала алған емес кредитті алған басқа бір алаяқ былай айтқанда
ондай нелер жұмыстар солардың қолынан келеді алаяқтардың қолынан кредит алу деген
ос ыжаңа айтып отырмыз ғой кредит алу үшін қаншама адамды бастыққа кіру керек
олардан қағаз алып содан кейін барып банкіге
банкідегі отырған адамдар банкіде отырған адамдар оп оңай қазір любой адамға кредит бере бермейді бәленбай миллион теңгені
сондықтан бұл жерден сіздерге жәрдемдесу керек
анау ы телефонның нені министерство әлі внутренних дел ғой өзіміздің ішкі істер министрлігіне қолдан келгеннің бәрін жасаймыз
жаңа бір сөзіңізде балама арнап өлең жаздым деп қалдыңыз ғой иә
қазір бәлкім сізді көріп отырған болар кім біледі
сол өлеңіңізді оқып балаңызға айтар ойыңыз болса рұқсат сізге
анда санда әйтеуір бір қиналып қысылып сағынып сөйтіп жүрген кезімде ара арасында сәл пәл неғып қаламын да кейде
енді ананың көңілі алаң ды барар жолың қараңғы
жоғалып кеткен ұлымды кімдер іздеп табады деген осындай ойыма келді менің
ы одан соң маңдайдың соры бес елі сүйектен тесіп өтеді
қиналған біздей бейбаққа кімдер рақым етеді деген осындай ойлар келді
небір қиналғанда жер құшақтап жылаған күндерім болды ғой менің енді
ы және дегі жайқалып жапырақтай көгермедім
әйтеуір жаңағы қиналып мына қорлықты көргенімше құдайым жер құшақтап неге өлмедім деген бір жылап жүрген күндерім көп болды менің осындай
енді бұл деген қиыншылықтан туады екен ғой
мен өзім көп түсіндім осыны көп қинала жүріп қиындықтан шықты осы нәрсенің бәрі
мына енді мына пендеміз неге келіп отырмын ғой енді әуелі құдай деп бүйтіп
енді мысалға әуелі менің айтатыным осы баланы ұстап отырған біреу болса мне кінәламаймын деп айтқанмын
мүмкін документі жоқ болып айта алмай жүрген шығар біреу
егер көрген білген болса көрівотқан адам болса хабарласуын өтінемін
әр отбасының бір баласы жоғалып кетсе оның жүрегі қандай жылай жылайды
дәл мен сияқты жылауы мүмкін
сол үшін мына балаң мына жақта жүр деп хабарласса мен кінәламаймын ешкімді де
ы ал егер өзімнің ұлым көрівотқан болса отбасымызға аман есен орал айналайын екі жылдан асып бара жатыр
мінекей сағынып та жүрміз көруге зар болып
іздеуге де келіп да келуге мәжбүр болып отырмыз осы сенің арқаңда
енді аман есен үйге келуіңді сұранамын
үйге аман есен келуіңді өтінемін
қанша халықпен бәріміз көріп отырмыз
көрген білген болсаң дәл қазір хабарласуыңды өтініп отырмын дәл қазір сенің дауысыңды есіткім келіп отыр
лажы болса өтініш осы
апаның айтып жатқанынан естіп отырмын тірі болса деген секілді
егер оны жаңағыдай телефонын ұрлап алып бірдеңе істейтін болса ы міндетті түрде жаңағы номерін сим картасын тастап жібереді
сізден жаңағы айтатын ойым үмітіңізді үзбеңіз балаңыз аман есен
мүмкін жаңағы жоқшылықтан шынымен бір қасіреттен күйзелістен жүрген шығар сіздерден алшақтау
ыыы үмітіңізді үзбеңіз
алпамыс егер қазір біздің хабарымызды көріп отырған болсаң сені анаң күтіп жүр
егер үйге орала алмайтын болсаң ең болмаса телефон соғып бар екеніңді білдірерсің
сондай ақ бізді тамашалап отырған барша көрермендерден сұрайтынымыз мына суреттегі жігітті көрген білгендеріңіз болса біздің редакцияға хабарласыңыздар
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой
періште көкте ғана
аман сау болыңыздар